He kuaʻāina ʻo Kuekene. Aia ʻo Kuekene ma ka ʻaoʻao hikina ʻo Nolewai. ʻO Kekokehome ke kapikala ʻo Kuekene a ʻo ia ke kapikala nui loa ma ia wahi.